निमाड़ी भाषा में कई सुंदर फूलां के नाम होवे। गुलाब गुलाब अपन सुगंध अने रंग खातिर प्रसिद्ध होवे। चमेली चमेली के सफेद फूल रात मं महकते छे। सूरजमुखी सूरजमुखी सूरज की ओर मुख करे अने पीले रंग से चमके। गेंदा गेंदा के पीले अने नारंगी फूल तिहारां मं उपयोगी होवे। कमल कमल पानी मं खिलनार राष्ट्रीय फूल होवे। मोगरा का छूटा सइफ़ाद फूल सुंगन्दीद होवज।